भारत के संस्कृति दुनिया के सबसे पुरान समृद्ध। संस्कृति में से एक हे यह विविधता के संस्कृति। बोले जाये छे एमे कई धर्म कला आऊ परंपरा। शामिल हे भारतीय संस्कृति में हिंदू मुस्लिम सिख। ईसाई बौद्ध आऊ जैन धर्म मिलल छे दर्शन। भारतीय दर्शन में वैदिक दर्शन बौद्ध दर्शन जैन। दर्शन आऊ हिन्दूदर्शन शामिल हे एकर कारण। एला विविधता के देश कहल जाई।